Fomba fanasà lamba amy tana: alà ny rano atao anaty koveta, la alà asia vovotsavony, la vita iny, ampiliry ao lamba reny alo ao, la kosehy amy savony amizay, vitany iny kobana, vita koba fanindroany, atany antaly na atany amy hazo. La maiky la malio zay.